पिवळो रंग म्हणजे पिवळो रंग यो रंग खूप शाजानक आवडणा कपड्यानी पण या रंगाची दसवंताची फुला खूप बरी दिसतात। या रंगाची साडी सुधा बरी दिसता पण चाडसो लोक यो रंग घेतान। यो रंग खूप लाइट असता आनी तो गोरयांचेरात बरो उथं दिसता।